نایجیرِیٲیی ضِیافت چھِ عموٗمَن پروٹینَس سۭتۍ بٔرِتھ آسان، یَتھ منٛز مٹن، چکن، بیف یا گاڈٕ ہِوۍ چیٖز چھِ آسان۔ سمندری غذا یِتھ کٔنۍ زَن کلیم، سنیل، جھینگہٕ، کیکڑٕ، تہٕ پیری وِنکل چھِ مشہوٗر چیٖز یِم سوپ تہٕ سٹوٗہَن منٛز استعمال چھِ یِوان کرنہٕ۔